اسمعني اسمعني, كيما قولنا النظام سر الحياة, ننظم روحي باللي جدا كنا نهار شوف شنعمل, كنت اعمل هكا راك تجم روحك ما في حد شين يعني, تصبح نجم وقوم قبال الس- مثلاً ننام الساعا تسعا وقوم ثمانيا, وقوم السابعا, متفي تقرا صفحتين ولا ثلاثا, لين نلقى روحي في الشهر, عملت كتاب ولا أكثر.